मुझे अपने व्यंजन को मीठा करने के लिए शहद का इस्तेमाल ज्यादा पसंद है। शहद प्राकृत और स्वस्थ विकल्प है। जो न केवल स्वाद बढ़तो है। बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होतों है। शहद का मीठा स्वाद हल्का और मुलायम होतों है। जो किसी भी व्यंजन में मिठास पर से शी संतुलन बना रखतो है। इसके अलावा शहद में एंटी ऑक्सीडेंट होतों है। जो शरीर के लिए फायदेमंद होतों है। और यह अन्य मिठास देने वाली चीज़ के मुकाबले एक स्वस्थ विकल्प माने जात है। कभी कभी चीनी भी इस्तेमाल करतो हूं। लेकिन इसे सीमित मात्रा में चीनी का अधिक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक होतों है। इसके अलावा शहद के मुकाबले चीनी का स्वाद बहुत तीव्र है। जो कुछ व्यंजन में ज्यादा मेल नहीं खाता। इसलिए मैं शहद को अधिक प्राथमिकता देतो हूं। बात स्वाद को नाज़ुक तरीकों से बढ़ावे के लिए होती है।